اول ويفه ليا كانت فمكتبه و كنت مستمتع بيها لان انا كنت بحب دايما ارص الكتب بطريقه منظمه وبحب طبعا الناس لا تيجى تشترى تقف تسالنى الكتب فين وتعرف انواع الكتب الموجوده عندى واقدر ان انا اساعدهم ان انا اجيبلهم الكتاب اللى هما عاوزينه فاقل وقت ممكن و كمان اقدر ان انا اعرض عليهم كتب تانيه بحيث على قد ما هما عايزين يعنى